यह एक भारी अच्छा सवाल औं चस का जवाब व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करो प्रौद्योगिक दूर रहनो से अमुक भारी फायदे होए सको। जैसेकि मानसिक शांति, रचनात्मक वृद्धि, व्यक्तिगत संबंध मेरी सुधार, स्वास्थ्य लाभ, परिवारिक सपोर्ट बैठदा।